Tjin nguije tkuya jña tjian jña kixiya jña xkuenya jña aníi tsure xuta xi kjia chjijí xi kjia kixíji tjian jña kutúuya tjian jñayáya tjian jña guajiyo jña ndujú tsure xuta tjian jña xi ijin jña- jña yi'i xi tsure xuta xi ma nux'are ku minchyare kjexúu ku nguije kui tkuyáande ja machjen jñayande mole ña'a xi'a mole nindajo ku kuacha machjen jñaya ku jña guajiyo nde ja sta xuku konsome nindaeya tsa xuku ndajñáa tsa borrego kui xi sijen chinengare kui jñaya ku guajiyo nguiajo tkuya kikua kuacha ña'á ninda najmi xi chine tsa xuku kui konsome nindande ku ja kui machjen kui najmi ku ja jña kixíisande ja ma minchyare kandúu ku nde ma ña'á nda tjiuña ndatjiuña ku k'ia minchyangui niñuñánde ku ja jña kixíisa minchyiya tibatkue chjabe ku minchyiya ku k'ia b'enguinda ndifa ku minchyare tusan ku minchyare naxa ku k'ia tsa tjin tjio ku ma fanguiya tsa tjin yajo tsjunde tsa xuku yajo'e xanda k'ia ma- ma fangui tukuachatse fangui nguisa kuja tsjuanire sijen ku chan chine kui najmi ngat'a kuacha ngare xuta nima nga kjién Ku tjianya najmí xi nisijende xi chinéende xuku tusijenya xuku kalabúuya xuku ijin kominoya tomiyoya kui najmí xi tsjuare sije xuku xi texin'an t'ajé kui konsomée kui najmíi minchyare xutande ku ja tjin tu xi'a xi kui tu sijende xi ba'a mole kuacha ña'á nikjien tkuya'e najmi xukuxi tu sijen m'íre <noise> tjian xu´naya kuacha machjen xu´náa ndajña aníi ma minchyare kusande xu´naya kutsa tsa tjin tjaen ma b'etejó xu'na k'ia machjen xu'na kia machjen xuku ndiumi'ande ja kandu xanda minchyare xi'a oregano kua nguije kui tkuya'ende kandu xandaya kandu'e chingaya kandu xi tsa chu naxi sakuña ngu nde ku ja tuku ma minchyare nguije kui tkuya najmi kui xi tjian tsjundeya jaxúundeya kui xi tsjuaere sijen nguije komida ku naxa minchyajorende ku chan chine kui najmi